Pues ku ada'aña ada'ana ni kakuiia santa inés de zaragoza nikakuna xe'e pa'ana jiaa kua'ana ñuu nyuuka tee i'iona nyuuka porque va'ana io nuun pa'ana tiuku ja atiuuka ku'uana atiuuka te nyuuka iiana tee tradición ñuunaa nyuuka tee unión zaragoza ja ku nuunaa tiuko xe xebebrarña doce de diciembre virgen de guadalupe xecelebrarña nyuuka te ada'aña a xe'en indiuu xe'enna in diuu ña'a porque ada'aña inga religión ada'aña tiuku te axe'ena pera xerespetarna ñuu naa tiuku tee jiaa ku jakuuna pera ja tradición nyuuka tee viernes ida ja dia doce jiaa kundiuu guadalupe ja kokooña viko nyuuka xeeni ndioani kiin nyuuka kunde'eku ndiaaña jiaa kuja ka'ana.